کچھ کافیاں جو میں جانتا ہوں، جیسے ہاٹ کافی وہ ہمارے گھر میں بنتا، جیسے کہ نیس کافی برو وہ سب ڈال کو، جو گرم کر کو کھولا کو بناتے، اسے بولتے ہاٹ کافی بھی، دوسرا ہو گیا کول کافی بھی ہوٹلوں میں بھی ملتا، برف برف ڈال کو دیتے پھر بعد آئس کریم کافی ہوتا، جس میں آئس کریم اوپر ڈِپ کر کو دیتے پھر بعد الگ قسم کے کافی ہو گئے جیسے کہ باہر دیشاں میں ترکیش کافی، لاٹے، ایمریکانو، ایسپریسو ایسے الگ الگ قسم کے کافی باہر دیشاں میں بھی ملتے ابھی ہمارے ایسے کیفے ایسے ہیں، وہاں لوکل کیفے میں تو نہیں پڑو، جو بڑے بڑے کیفے ہوتے ہیں، سب کافی آئے ملتے ہمارے ہاں بھی مطلب کافی جو بنتا، ساؤتھ میں ایبدَم نارمل ٹائپ کا کافی بنتا ہمارے گھر میں چائے سے زیادہ کافی کے لوگ پیتنے والے ہوتے ہیں